أحس إنه الأطعمة الحلوة لها أوقاتها، والأطعمة المالحة لها أوقاتها، وحسب إحتياج الجسم لها، <hesitation> الأطعمة الحلوة مثل: الحلويات، والفواكه أفظلها بأوقات تكون مزاجي مو في محله، أو شوكولا مثلًا ، <hesitation> أحب الأطعمة المالحة متل: الشيبس أو المأكولات المملحة، وقت اللي أحتاج <hesitation> أتفرج فلم أتفرج -ويا أكون ويا قاعدة مو- ويا قاعدة مع أصدقائي، ويا قاعدة مع أهلي.